<noise> Yani maisha mazima enguli uulipati chakulia kuzuala kulala nengo ningepapanga tukuishi ningo managu sina <noise> Maisha <hesitation> mazipe kuti ulinihela auli nichitega utumi wasichiche lazima nguku chole lazima mayo chi balua nengee wapati posho lakini nguli na maishamazimu tangu huku chibalu huku muntu engujiwezi jizuzi toshelezi wachulu machu tili chitega uchumu ukanshee tayari chikusaidia kwahiyo mazima <noise> haya haya nitachichuli nsima anayazuela ningoya ala ala ningo ngitayalu kufulaia maisha kwamba yazipe. <noise>